Jangoowo e jangoɓe am waɗi Pulaar e Hausa. Eɓe waɗi ko ɗum naange am, ngam ko hoore ngal e leydi ɗiɗi ngal.